Sɛ yɛka sɛ sikakorabea a, ɔyɛ baabi a bɛasi a bɛafa nnipa wɔ hɔ a yɛkora yɛ sika wɔ hɔ. Sɛ ebia woanya sika bi ne wopɛ sɛ wode bi sie yɛ bibi daakye a, ne sɛ ɔwɔ wo nkyɛn wobɛdi a, yɛwɔ baabi a bɛfrɛ hɔ sikakorabea a noaa di sɛ woakɔ de sika no akɔto hɔ. Wokɔ a bɛbɛgye wo din, agye wo ho nnoɔma bi sɛdeɛ ɔbɛyɛ a woba a bɛbɛhu sɛ ampa ɔyɛ wo ne wode sika no bɛtoo hɔ nti sikakorabea yɛ beaeɛ bi a ankorɛankorɛ anaa aban ahyɛ da ayɛ a yɛde kora sika wɔ hɔ na afei so sɛ bi ɔɔpɛ bosea bi de adi ne dwuma a, yɛtim kɔ hɔ kɔpɛ bosea no bi de di dwuma no ma no yɛ fɛ ma no sɔ ani.